الوظيفة الي اعتقد انه اني راح اكون مو زينة بيها هي اكون يا اما مدرسة يا اما معلمة لان ثنيناتهم ما احبهم ماعندي ذاك الصبر انه اكعد اعلم واحد واظل اعيد عليه